Mahay mandrandrana volo tokoa aho a, volo a zay mampiavaka ny eto ampovoan-tany. Tsy de mandrandrana volo matetika aho a satria ny ankizy amin'izao fotoana moa efa tsy de tia mirandram-bolo intsony a ny eto Imerina.